عشان تحسن اسلوبك في الكتابة اهم شيء انك تمارس يعني كل يوم تكتب أي شيء في في خ- في بالك او شيء في خاطرك وتطلعه يعني باسلوبك تحاول تعبر عنه وبعد تقدر تأخذ كورسات اونلاين او مراكز تدريب تجوف يعني شنو الانسب